Xi̱kaha kja̱xin ri ína tsinchechjáni ijma̱ jehe ndoe̱ni a na ína kja̱xin tsákitoni ijma̱ á tjinkaoni estufa sinchechjáxini o̱ tjinkaoni nio̱ tsincheka sinchchjáxini xi̱kaha sinchechjáxini ri nio̱ la sincheká tsꞌetoni nio pura nio̱ yéhye icha tsꞌe tsjasini ni ndá sinchekákjeni ri nio̱ a na tsjixin tsꞌakjen ri nio̱ la mé tsákitoni ichi̱ ichi̱ nandá tsikiani inta na tsꞌenka̱ni xíjna naxrea tso̱sóa ri inta na naxrea tsexróte na mé ri jma̱ na como jma̱ na siempre tsoṭjóa tsꞌenani na sínkákja ixro̱ na sínkákja chiníno na mé sinchetjóani ri ijma a tsoṭjóa na ndá tjinkaoni á jnko taza yaá taza depende de ri eni nkexrin tjinkaoni nkexrín tjinkaoni sinchechjáni a ixi tíhi na tsakitoni jnko iyꞌá taza ri ijma̱ tsixroni na sinchetjóani na tsꞌe na tsjo̱ni̱mani ri ijma̱. A na ndá naxrjea ri nta ri ó kjixróte ri jinta na ndá nntsenkankíni ri ijma̱ a tse̱nka̱nkíni na tsikjéxini jnko tapadera na jnko jnkohora ó la ikjí ri jma a kixin ri jma̱ jma̱ na flor de mayo la tjaka ichján méxra̱ na tála tjaka ichján méxra̱ jnko hora o̱ meno de jnko hora la ó kji ri jma̱ a tsoxrótekoa á tjinkaochoni tsoxrótekoa xi̱kaha siniechoni na o̱ jína xi̱kahón jína kja̱xin ri ijma̱ ri ó kjuixin ichján na ína tsj tse̱nka̱kíni nio xi̱kihó tse̱nka̱nkíni ri ichi̱ a ntsíkuáxón nijnko yaá see ni jnko segundo ó tse̱nka̱nkíni jnko yꞌá nio xi̱kihó siniexíko ri ijma̱ la tsákiánkini na luego tsakitsjeni con ntsi ri ijma̱ tsikiteni tamé jma̱ tsíxrótekoa siniexin ni a nandá kja̱xin ina siniexini ri ijma̱ a tsochjáxin xia na tsakí tana la o̱ tsakjijini ri ichi̱ ndá misma ri nio kíchjá nti síton ri ijma̱ na mé tsíkito ri cazuela na ndá tsikiani xi aceite tsikia ntsi ri xia na ndá. Tsó kui naxrea tsekósoa na tsóchriji iso ijna canario na so nchejnti na ndá tsenka nda ri ó sóa ri xia na ndá tsenkan ri jna ko ri nchejntí a tsochján na ndá tsjixin ri ó kíchján na tsꞌe̱nkani tsakitsjenkíni iso ri jma̱ a jehó ri jma̱ a tse̱nkaṭe ndá xi̱nko tsꞌeani jintsí ri jma̱ la ndá tsoxróte xi̱jnko tsexróte na ndá tsi̱kiṭeni ìntéri ijma̱ káxin tsikia la na tsjixin tsexróte ri ijma̱ a tsixijia ó noxín ó yo xó tsíchjáxin tsíchj ri xia yóxin tsíxrótexin na ndá tsakjijini na ndá ó xi̱kahó siniexini ri ijma̱ a noma kja̱xin ina sinchechjáni ri ijma̱ a kja̱xin jina sinchechjáni jma̱ tsíkichje tána mé tsaki ta la ó tsichjaxini kja̱xin xi̱kaha jína ichi̱ xi̱kaha tsákíto jínaá ijnko ichi̱ na ndá xi̱kaha sinchetjóani ri xi̱ka lo mismo tsi̱kiani ijma̱ ri chi̱ a jinta na xi̱kaha tse̱nka̱nkíni xíjna naxrjeha sinchentjóani ri jma̱ noma ri tíla ri ijma̱ la ri tsjixin tsin tsinchetjóa ante. Mé yóxin tsochjáxin porque ri jehó ri ìnté la ixi intakuá tsꞌetjia méxra̱ senó jehó ri lenteja ndá nako ntsí ri ìnte na hasta tsjixijan ndá tsii̱kiṭe íntsí mé tsochónta yóxin inte ri ijma̱ ndá kixin tjaka tji̱xéhe̱n ri jìnte ri ijma̱ a. De de que sinchetjóani na tsjixijan tjótjóa na ndá tsnn tsin tsinchekueni tso̱kue̱xin con á licuadora o̱ xi̱kihón o̱ xroṭja ixi sinchekue̱xini na jína tso̱kuen tsixin tso̱kuen ri ijj ijma̱ na ndá ri inta kjíto na mé tsákiankini jnko ajo la nko̱siñe nchejnti tsákiankini naxrehe tsoxrótena na ndá tsixin sinchekueni ri ijma̱ tso̱kuen na tsoṭjóa na ndá tsjo̱nimani ndá tsꞌinkankí ri inta kíxróte e tꞌexróte ri ijma̱ na mé tꞌaxrjetaon kaín ri tjoe̱ ri ijma̱ a tsixin tsaxretaon kaín ri tala na ntaha tsitekoni kixin tsakitsjenkí tsakitsjetaoni kaín ri tjoe̱ ri ijma̱ a sítꞌaxrjetaon a ticháxi̱n tsakitsjenkíni táha kixin tsꞌe̱nkani licuadora jínaá ndá tsoṭsinka nixén ri tjoe̱ e tsotsinká ndá tsokjan tsikite ri ijma̱ ri ó tskikji pero senó si tsjixin tsochján jnko tꞌo̱ hora la ó jnko tꞌo̱ hora la ó tsjixin tsíchján ri jma̱ a na ndá ri ó tsjixin tsíchján ntsi ri jma̱ a na ri tjo̱é ri jma̱ a kótsinka na. Mé tsokjan tsi̱kiṭenkíni misma ri ichi̱ a ichi̱ a na tsjixin cuando ri tsjixin tsꞌe̱nkan tsi̱kite̱nkini táha na tsákankíni tꞌo̱ ka̱ntanoa̱ jnko noó chaon nka̱nta̱noa la sinchekueni jnko nꞌó peso cilantro tsi̱kꞌenani mé sinchekueni tsakitsjeheni pura ri chaon ri ka̱nt ti cilantro na ndá tse̱nkankínkoni ri ntaha na tsotsjexíni ri ó tsíchján tsíxrótena ndá tsotsjeheni na ndá tsotsjeheni na ó xi̱kahó na ndá siniexíni kja̱xin ri tjian ixi ti tóxríhi̱choni sinchechján tsochjáxin xia la jína tsochjáxin xia ri ijma̱ tsíkichje kja̱xin tsꞌeto cazuela la tsikia jintsí xia la tsꞌinka ntsí tsꞌinka tsꞌea tꞌo̱ nchejnti tsochjáxin xia la ko so jna nko yaá jna tso̱kuen ko ko ri nchejnti nda tsin tsꞌinka na tsochjána ri ó tsíchján ri nchejnti ko ri jna ndá tsikia ri jma̱ tála ó kaxin ri jma̱ a tsikia tsochjáxin xia ri ijma̱ a na ó xi̱kahó na ndá tsotsjehechoni tsoxrótexín la ó ó jína sinie choni ri ó yóxin tsíchján na lo mismo xi̱kaha kja̱xin. Ri nkexr ri tóxríhi̱choni jma̱ lenteja na jína tsochján ri jma̱ lenteja na ikjé chájan xi̱kihi nti ti̱hi tsíkiṭo̱he ri jma̱ lenteja la kon táhó la jína sinchechjáchoni ri jma̱ lenteja tsákitochoni ijnko caeroo jnko cacerola na tsi̱kiachoni i nti inta xi̱kaha tsi̱kiachoni inta na na ndá tse̱nkakíchoni xi̱kaha a̱ntsí xíjnta na tsꞌexróte ri inta naxreha ri lenteja la tso̱ni̱ tsjo̱ sinchetjóachoni tsakistjekjachoni ri chi̱nínó chónta la o̱ xro̱ tinkákjan la tsakitsjekjachoni la ndá nnn tso̱ni̱máchoni na tsꞌexróte ri inta na tsákiankíchoni tꞌo̱ nchejnti la kuentá kja kuentá jnko ajo tsꞌíankina na ndá nti tsixíjia na ndá tse̱nka̱nkíchoni ri ri ó síxróte ri inta na ndá tsꞌe̱nka̱kícho ri jma̱ lenteja na tjinkaochoni ijna la xi̱ki̱hi ijna kókuenté xi̱ki̱hó tsakistjehechoni ri tsjo̱ni̱máchoni ri ijna yóa na ndá tsakistjehechoni ri nté chónta na ndá kjíxihín xi̱kihó tsꞌe̱nka̱nkíchoni ri tjinkaochoni tjinkaochoni kja̱xin tsꞌinká. Ma ko tsóchríjichoni ijnko chotín kjátse na mé tsóchríjichoni nko̱síniokoa ri chótín a na ndá tsꞌinnnkankí ntaha na mé tso̱ xi̱nko tsochjéxin sabor sineichoni ko tꞌo̱ ka̱maṭo̱che tsochéhechoni ri ijma̱ a siniechoni siniechóni mé xi̱kihó ixi tsíxrotekua jitsꞌikuachoni siniexíchoni ri ijma̱ a kja̱xinn lo mismo tala jína tsochjáxin xia siniexíchoni ri nri tjiankohanchoni xi̱kaho siniechoni na tsochjáxin xia tsikia jnko cazuela jintsí xia la tsochrijin jna la nchejnti na tsi tsi tse̱nka̱nkíchoni na ndá ri ó tsíkjixin tsíchján ri ntiijna ko ri nchejnti na ndá xi̱kaha tsi̱kiachoni ntsí tála í kaínha ri ìnté.